يا مساء الورد أفنان، ألف ألف ألف مبروك، والله وربي وصلني أشوفك عروسة، تتهني يا رب وربي يسعدك، وإن شاء الله ربي يجعلها زواجة الدهر، ويرزجك الذرية الصالحة يا رب، و <hesitation> تكون أيامك الجاية كلها فرح وسرور، إن شاء الله أشوفك بعرسك، ما تنسي ما تعزميني، وألف مبروك يا جلبي.